Kawartin kere, aido fejrin taasini, fejri masha elalan urka sokela, kawartin werwedan kera, elifio eli fa ashringnaya, kawarti kere, tar kawartin kerekani uu tadan gurilu, elinyom ashriaya." <hesitation> kawartin kerosinkelo." <hesitation> nourin kheir malle jafinaya, uu talog au- uu guriru, kawartin kerekani, irbenamen fejrin taasinga, fejrin taakan gon manatu rizigin taasini, kaban taasini, nourin nane mashan kherin dukoasini, fa gurilu aintulton gurilun kawartin kerkan.